तनाव, तनाव उन्हें केबे की अपन कई भी चीज ये इतनी गहराई से सोचा, अध्ययन करा कई भी चीज के बारा में ज्यादा ही डिप्रेशन में चल जावा ऊनी ए तनाव कहव है। अगर अपने पेपर है और अपना कोर्स पूरा नि हुआ तो अपन ज्यादा ही टेंशन ले लेवा। <noise> अपन ज्यादा ही तनाव लेवगआ तो अपन बीमार हो जागा। ओर तनाव पूर्ण हो जावा गा। अपन ये ज्यादा कई भी चीज को तनाव नि लेनो चाहिए।